Ny timkaty na koa hoe ny epifania da anisany ireo fety manan-danja indrindra a Etiopia any. Io fety io da ahitany ny etiopiana mankalaza ny batemin'i kristy Da mandritrin'io fotoa io koa da manao fitsangatsangana miaraky amin'ny tabôsy zao reo Da misy hira sy dihy io koa mandritran'io fotoa io